Aranni shawara mi hokkatamo handi o anda nyamugo sugar kam dum don wadda damuwaaji So mbaɗɗo maa ena yiya yiɗde leeɓte carɓi ɗoo tiinde caɗeele, miɗo waɗtiraa Yo waɗtu faabde leeɓte ɗiɗi ngalɓi e ko duuɓi, ɗuum ena waɗti ngam yimre e ngollaare. Yo mbaɗɗo maa waɗtu waawiɗe leemunuɓe waɗete carɓi waɗto e ɓe, goonga ngam waɗude leeɓte tan carɓe ɓuri ngal e waawude faabde ɗuum ngal